דער סיבה פארוואס פיקאקס האבן זייער זייער שיינע פעדעמער- זייער זייער שיינע... פעדערן ווען זיי שפרייטן עס אויס איז אזוי קענען זיי <hesitation> א- מאכן אז די פרוי פיקאק זאל ווילן קומען צו זיי און האבן קינדער צוזאמען די שענער זיי זענען די בעסערע טשאנס'ן האבן זיי צו קענען מאכן קינדער.